Ia, mandoky mandoky amin’ny raha ma ino ma ze amin’ny mahitso zen̈y tiako fa tsy araiky izy fa maiky iny. Fôtiny zin̈y ze mbala misy tsirony tsara zen̈y izy amy zin̈y mbala araiky mahasalama koa ze karà zen̈y.